नेदेर्लन्दो हन्स्क्रिति ओएसित्रमर्। इ जन्सोलिक् पग्तर्किअ लोगते, रास् जोनोहधरनर् बहरिक् अरो हन्भेख मनुभबे तिकजुरि गौर् लोएक् थ बिदेखि बिदेखि प्रभवकु तिफोलिप् कोरे। नेदेर्लन्दो अरो जर् जोनोहधरने दिर्घदिन् धोरि हन्स्क्रिति ए दरत बद् <hesitation> हरन्हिलोत केन्द्रिओ ग्रुत् हेसपे <hesitation> ग्रुतोपुन्नो भुमिक पलोन् जोन् कोरि अहिसे। द खुनलिजुगोल् <hesitation> जोनोप्रिओ जर् इखर् हेसपे गैन कोर होइ। नेदेर्लन्दो सौकरि भख ओएसे गिस्तो <hesitation> परिस्तितित् बिबोहर् बोलो किसुमन् अधिकर् कोर भख। ए अधिकर् होमु लिकितो रुपत् त ओएतिहरि बिबोहर् बिबोहरोर् दर सिस्ति कोरि अहिसे।